في <hesitation> يعني برأيي أصل الكون موظوع معقد، ومثير، النظريات العلمية مثل: الإنفجار العظيم توظح كيف بدأ الكون من نقطة صغيرة، وتوسع، لكن في نفس الوقت يعني في أسئلة فلسفية، ودينية حول الغرظ من الكون، ووجوده، أعتقد إنه مزيج من العلم، والتفكير العميق عن الحياة، والوجود.